टमाटरों जु सॉस ची वेते हम योक महीना तक सुरक्छित धोर सकदा छिन ख़ास कर अगर हम येते टाइट कोरी ते के कंटेनर मा धौर दे अर अगर सॉस से क्वे अजीब बॉस रंग या फंगस दिख्योंदु ची ता वेते हमते खांड नि चैन्ड किले की उ हमते खराब वे सकदु ची।